won akhan tunen yaani won dhalahnsun ghughrdha dhariftu Mal athin abasun sirah dhalan dhalahnsun ghughrdha hali jua thaa akhasi dhagariftii abbasun sirah dhalan dhub won akasisun won dhansaa muu thaa dhalansuasun yaani abasun won ithi midhafamsun thakaa itiridhikeni inin dhidh hinjirtuu isaa won akasisun wonsun ithi hinkhaljefen dhub won akahatan dhib yethe dhagariftii won akhasisunen